Fikarakarana hena ata agnatin'ny hamburger malôha hena <hesitation> fisapisahiny atao magnify hein bakeo koa hena tegna malemy, tsy ôhatry hena fandrahoatsika akagny amy tsaboraha igny zalah hena tegna bolongan-kena ngeda be, hena manify zalah, voatapatapaky madiniky tsara atao akao masaka tsara.